Birlashgan Qirollik madaniyati Angliya, Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya madaniyatlarining kombinatsiyasi hisoblanadi. U ingliz tili, adabiyoti va monorxiya ananalari bilan juda mashxur. Shuningdek, <hesitation> Birlashgan Qirollik musiqasi va teatrlari bilan juda ham yaxshi katta tasir ko'rsatgan.